Laha amiko manokany aloha mandeha tongotry satsia laha ataoko hoo avantagen'ny mandeha tomboky zao <noise> mahita raha maro karazana ndray am'sisin-dàla igny, iha hilay zao milay iha ny but-nao zany de hoe hilay aho tsy maintsy havy am'làlako ombako aho, tsy ahita raha maro karazany, mety zao avantagen'ny mandeha tomboky zao mandeha tomboky zao mandeha tomboky aho mahita gidro manahaky ny aminay agny zao marobe karazany biby mandeha am'làla igny afaky mijerijery de mijano de ah! iny misy biby soasoa, zany ny avantageny ary itiavako mandeha tomboky. <noise>